Kàɖí ígbɔké ba yila ábua ákà lèe. ani àwù nɛnɛ́ɛ̀ kàɖi à tu àwù, ùú je kɔ wú náàha lèe búá klekle, úni à nà wú núùwo búá, ígbɔ ɔwɔ wu núùwo búá wulé keɖeŋ ɔwɔ mù ni wèé ne wuléè, úni à nà yá níìfati, níìfati ìfati búá ígbɔké ɔku màa ɔwɔ wunyo wunyo awu búá úni à nà yila awu búá ká ígbɔ ɔwɔ yila awu búá ká ɔwɔ mù ní ùú ne wulé keɖeŋ kása à nà nyó ɔkùɛ̀yɛ ɛnɛ̀ úni à nà áŋka yila podìnì, ayila poɖìnì, ina nɛnɛ̀ kayi à bà ɖàá yila kayi à bá yìla yá ùú je kɔ yá ɔku flòo flòo màaɖu ányiku nì èsèse màawu, awu ànà há úni àná gbɔlià ɖɛ́ŋú, úni à ná wú awu búáá, à nàá mu nì ùú ne wulé keɖeŋ úni à nà yilià ígbɔké lèe ɔwɔ gbɔli awu ɖɛ́ŋú à nàá zi yì ble. ígbɔ ɔwɔ yì ble wulé ɛnɛ́ úni à nà yilià ínegunègù ká elí úni à nà yilià ígbɔ ɔwɔ mù ni ùú ne wulé keɖeŋ úni à nàá yilɔ̀ ígbɔ ɔwɔ yìlɔ̀, <noise> à nàá zì ɖɔ̀ɖɔ̀ ízítà tè yá úni, úni àwù lɔ ká úni ɖí màa ɔmi ɖò ígbɔ ɔwɔ zì gbùgbɔ̀ tu nyo <hesitation> bɔ̀sì màawu èle, ígbɔ ɔwɔ zì ɖɔ̀ɖɔ̀ nyo ɔ̀kùɛ̀yɛ, àɖe kíni ɛnɛ́ yá à nàá zi gòozèe ni é nòo wu ɔku búáá à ígbɔ ɔwɔ nyo ɔ̀kùɛ̀yɛ nì àyila nyo fùàfùàfùà ɔwɔ yila poɖìnì búá tè. ígbɔ ɔwɔ yìlɔ̀ tè yá wèé ne tè à nàtú so ìyì. Elí ɔ̀mɔ̀lɔ na yila ámàbua búá, kíni ɔmi ɖàa nɔémì <hesitation> bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ ɔmi ne ni yila ábua <hesitation> níìlɔ ɖí ni, <hesitation> bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ ɖìi iku ma no poli, na màtàli iku lɔ búá sú ígbɔ ɔmi nì yila elíì yá ìzità. Ígbɔ ɔmi yila nyo mámi, à màá yilɔ̀ nyo mámi tè yá ígbɔ ɔmi zì yìlɔ̀ nyo ɔku útããnì tè yá ùú ne tè à mà yili so ìyì kíni e me ni yila ábua uni ɔmi ɖàa nɔ emì kém nù. <hesitation> ì wàá nɔ émì wúlé <noise> bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ.